A mæ çittæ preferia a l'é sensa dubio Zena. Se dovesse ëse unna guidda turistica portieiva questi scignori a vedde a Lanterna, ciassa De Ferræ, o tiatro Carlo Feliçe e tutta a ræ belliscima, a tägnâ di carroggi de Zena che no penso che no ghe segge ciù bello e moscionante do nòstro centro storico.